Enyi enva entat enna ekyɔ eci tundva tundat kyɔra okop okop nu enyi okop nu enva okop nu entat okop nu enna okop nu ekyɔ okop nu eci okop nu tunva okop nu tundata okop nu kyɔra ekyava nu ekyava nu enyi ekyava nuenva ekyava nuentat ekyava nu enna ekyava nu ekyɔ ekyava nu eci. ekyava nu tinva ekyava nu kyɔra ekyetat ekyetat nu. enyi ekyetat nu. enva ekyetat nu entat ekyetat nu enna ekyetat nu ekyɔ ekyetat nu eci ekyetat nu tunva ekyetat nu tundat ekyetat nu. kyora ekyena ekyena nu ekyena nu enyi ekyena nuenua ekyena nu entat ekyena nu <hesitation> yeyo ekyena nu eci ekyena nu tunua ekyena nu tundat ekyena nukyɔra ekyekyɔ ekyekyɔ nu ekyekyɔ nu enyi ekyekyɔ nu enva ekyekyɔ nuentat ekyekyɔ nuenna ekyekyɔ nuekyɔ ekyekyɔ nueci ekyekyɔ nu tunda ekyekyɔ nu tundat kayɔra ekyecl ekyecal nu ekyecal nu enyi ekyecal nu enva ekyecal nu entat ekyecal nu enna ekyecal nu ekyɔ ekyecal nu eci ekyecal nu ekyicyɔ nu,

Deri nu ekyetat nu. ekyɔ deri nu ekyetat nu. <hesitation> deri nu ekyetat nu. tunva deri nu ekyetat nu. tundat deri nu ekyetat nu. ekyɔra deri nu <hesitation> deri nuekyenna deri nu ekye deri nu ekyenna nu enyi ekye deri nu ekyenna nu enva ekye deri nu ekyenna nu entat ekye deri nu ekyenna nu <hesitation> enna ekye deri nu ekyenna nuekyɔ ekye deri nu ekyenna nueci ekye deri nu ekyenna nutunva ekye deri nu ekyenna nu tundat ekye deri nu ekyenna nu ekyekyɔra ekye deri nu ekyenna nu ekyekyɔ,